Tä'äk domingu este namtzukäsi desayuna <hesitation> desayuno'ojmä nkä'su't säk quesuji'knhtumä, ane mutziji'knhtumä jetyät jeität ndesayunatzäjku, ya tzaji'nhojmä pues jyuyaju este tum nkilu kasyi jete preparatzäjku äj yomo'i, kyojtayu arroz, kyojtayu tomate, y ya este aparte de eso, tzyäjkayu salsa cebollaji'knhtumä, kyojtayu niwi, kyojtayu este tomate, kyojtayu kana titya'p, jejtzyetät ku'tu tä'äk tzaji'nhojmä